Raha amiko aloha de aleoko kokoa dite noho ny kafe satria ny dite sady mora karakaraina no tsy mampiankin-doha toy ny kafe, ny dite koa azo sotroina amin'ny fotoana rehetra.